Omukali alikida atandika okwaba omuidwaliro inga ekida kyemiezi isatu

Abowala na bakali bafuna abizibu nga okutulugunyizibwa omaka gaibwe ejebafumbiruwe oba nabazaire baibwe nga baliwaika

Okusoma kwabantu abakulu kuyamba abantu okufuna amagezi inga mukutunga chalani oba okusiba eviri omuntu oluvanyuma nafuna esente ejasobola okukozesia okukulankulania amakage

Ekyaalo kyange kisobola okwekumba neki ni ni nibeterekera esente omumagurupu ante nibasobola nokulima deni oluvaanyuma nibatunda ebibarimire nibasobola okuyamba abasomi na'maka gaawe

Omuntu aweiremu amaaa amaizi asobola okuba nakawomero inga emimuwa mikalu ate nga omubiri gwona gubulamu amaani

Tusobola okweeta abantu mukitundu kyaisu netubegesia engeri yoku yokukozesia echoloni ate nokujikuma nga chinyirira

Amasomero gakubirizirye abaana abatobato okwaba okusoma aate nigaye nigabeegesia omugaso gwakusoma.

Omusaiza asanire okukola obulimu obwiriam omubiri amani nga okwiruka, okuwuka okutambula muku oba nokwaba mwidwaliro okwekebezia nga omubiri gulimu oburwaire

Bulinmuntu omukitundu alina omugaso gwokuokuma omwinaye

Nsobola okugaba obuvunanyizibwa omubaana ebemba nabo owaika

Nsobola okukobera omuzaile oyo okufunira omutabani we omulimo gwo'kolanga okusinga okwaba okuba omugurupu egyo embimbi

Amaka gayisu gasobola okulima no okuyaya ebisolo kayisi oluvanyuma ni tutunda nitufuna esente nitusoma

Asobola okuzu... ka nalamusia abantu abaliwo abakulu

Okutaba nebina biyegasiya mukitundu kiyaiswe kiyona kireta ogsiya okuba nga asulibwa ino omukitundu kiyaiswe

Amaizi amabibi gabamu obubuka obuleta obulwaire obwa kolera

Abantu bamumaka gange begere amagezi nga agokuwandi okusoma okusiba enziri okubita omuporoguram ejokusoma ejizire mukyalo kyange